<noise> molo na molo sannari kan ma adong ma kulkas kan ibagas bagas ni halak kan molo najolo kan molo so awet panganan i kan kadang ima adong ma teknik teknik oppung oppung i kan sian najolo baen alai ma kadang kan songon ikan sale mandokonan na i kan salah satu aha do goarna kan cara salah satu cara salah satu cara baen so awet daging i kan so awet ikan i kan i sale ma i sale on kan i baen ma timbus kan itimbus-itimbuskon ma iakan ikan on kan mata dope kan sian-sian-sian sunge sian batang ni aek sanga sian laut ima ibaen ma di-diginjang tataring i kan baen ma ginjang ni tataring i baru ma itutung ma soban itoru nai tai inda langsung ona tu-tu ikan nai tu daging nai tai timbus nai do itimbuskon ma ia ima goarna i sale itimbuskon ma ia ima cara oppung ni hita najolo i mambaen awet ni daging.